Do karakteristika ma t’veçanta t’delfinëve osht që delfint n’fakt nuk kan flokë, ose nuk kanë kime n’trup. Jon mishngrons. Delfint flejnë nëse veq e shymin ose e nalin ni hemisferë t’trunit, pjesa tjetër rrin aktive. Delfinat n’fakt kanë jet- jetojnë jetë kogja t’gatë edhe jon kogja inteligjent.